mi nani habaru an be wa'ne un yiɗi on waɗa yaadu 'tare', bo mi yiɗi mi ƴama un minana hatoy un ya ta?, dey un ya ta?, bo balɗe noy on watta?, mi laaray to min waaway tokkako on say mi ya ha to mi waawaata bo kuugal am horayam say mi joɗa, ammaa ni yeccam haa to on yahata?, nde on yahata?, bo balɗe noy on watta? Kuma ɗume on yahrata on, un ya han wancu go nonnon on na koo on yahan yahdu kuugal?.